Sasa imbe mshamba enali wakalaa abandu imbekho indiku inene sana. Ibbaa idiku yuwaza mukibala kino ndimanzi emala ndala ndi lidiki lia mbiku ni tzisendi mala mbugulaka eramilia yanje na abalina abonje kukileko abandu, kutsile kule engoko, tzingako, kukulakho mmbucha gotekho, gotekekho gandi kugulikho tza ebindu bilahi bilahi niba etzisoda abana banywekho, tzisoda nimbe na abalina abanje nibamala banywetsakho ebindu bindi ibo ndii tnzie kubagulakho banyweku. Halafu nangwa lidiku lilahi sana. Sasa emala emala nanza lidiku lianje liduchi, amame tsa mbeko ne tzisenti bilahi nangwa bure khushereha indahi sana, esherahe enene sana abandu omanye na abanje abana abanje na abalendi abanje bayanze yaani kulieku siakulia kulieko tzinyoka kulieko tzinama banda babe ni tsisoda banyweko tsisada abandu ba banysetzanga ebindu bindi ibindi kandi banywi ebindi bindi ivi ndi ma ndakamala ko ndula mub <hesitation> bulahi